Haaa da tena misaotsy kegne, da tena misaotsy amin'ny fanasanao misakafo fa mety tsy ho afaky aho amin'io fotoa io fa misy fanaovandraha ho vonjeko zay koa manko antanagnay agny. Da raha io zany tsy eo aby fianakavia maro isankarazany da tsy afaky handeha amin'ny fanasan'ny sakafonao aho